كان بيوم هناك عاصفة، وهذه العاصفة جرفت بسفينة غامضة إلى الشاطئ، وجته كان في ناس واتجمعوا مع السفينة، وإيش هذي السفينة، وإيش فيها، وما لجوا فيها بصراحة شي مهم، بس كان كده قبطان وكل الناس اللي في السفينة ماتوا.